واو إذا كنت طاهٍ في مسابقة طهي. راح أقدم طبق مميز، ويمزج بين النكهات التقليدية، واللمسات الحديثة. راح أقدم كبسة لحم الضأن، مع صوص السأ- الزعفران. لأن الكبسة طبق معروف، ومحبوب في المطبخ الخليجي. ولكن <hesitation> مع إضافة لمسة جديدة. السبب اللي يخليني أعتقد إن هالطبق راح يفوز، هو التنوع في النقهات- في النكهات، والتقنيات اللي أستخدمها.